Jää lajy kie’ ‘mo e xa e <hesitation> e e kä je tⱥ jw nⱥⱥ’rá’ jö nɇ, xa ‘mo sü, xa ‘mo to mⱥⱥ xa ‘mo ñii’, xa ‘mo dxíí, xa ‘mo ‘mo guo dsa, xa ‘mo, xa ‘mo jloo’, ‘mo sóoó xa ‘mo náaá, xa ‘mo dxá’, xa ‘mo i ï, xa ‘mo tö mó’, xa ‘mo lloo, xa ‘mo kýý xa ‘mo nyy’.